د تخمیر پروسه په لاندي ډول یی ځیني ترکیبات جوړيږی چي هغه د تخمیر مکروبونه یابکتریاوي دي چي د تخمیر په پروسه کي رول لري لکه د مستې چي جوړیږي د شېدو څخه او اوړه چي خمیریږي او همداسي د انګورو څخه الکهول جوړیږي اوځیني نور ترکیبات